Or lëꞌ ti mginn xkwedz xkëꞌ mginn di <hesitation> bos nle manga, saꞌnda lëꞌ or lëꞌ mna nonga xiab lo yag dzeꞌ nak man pues kiere desir ke nlas c̲h̲ak ldoꞌ man or lëꞌ yu or xwiyná lo mginn ngol xlan lo yag ber xkëꞌ di, <noise> or or lëꞌ mginn xiab diꞌt diꞌt zuzë be lë ngid <hesitation> lëꞌ man zuga c̲h̲ow man <hesitation> pues c̲h̲ak man llebar ic̲h̲op man sdzudiꞌdz man. <noise>